أفظل طبعا إي أعيش في عالم خالي من الجريمة لأنه الأمان هو أساس الحياة المستقرة ويعطي الناس شعور بالطمأنينة والراحة ،فإذا إنحلت مشكلة الجريمة خلاص بيكون عندنا مجتمع أفظل ،وأشخاص يجدرون يعني بيعيشون بكل زمان ،وب- بسلام وطمأنينة ،الكوارث الطبيعية طبعا شيء صعب لكن الأمان الشخصي والاجتماعي له أهمية أكثر بكثير يعني.